﻿Kua tembiporu teleskopio jeva mbaeti aikuavi, erei kuako jae mopeti tembiporu ikavigueva jare ipuere oiporu kua i iyivite rupi oguatava reta, jare jukurai ipuere vaera mbae oesa ikatu koti, jaeramo kua tembiporu ikavigue ndipo e se aesajare mbaeti aikua, jaeramo kua aendu kua mbarandu, jae esagua ipuere vaera yaesa mbae oñemi öiva